للإعتزار لشخص أول شئ باخدة علي مكان هادي وبقول له ما كان أصدي أزعلك أو أحرجك، ما راح أسوي الشيء اللي زعلك مرة ثانية، ثم عبر بصدق عن مشاعرك وأختم بعبارة لطيفة.